win. yirau. yitta. yaanang. yunu. yurukuun. yidibin. naribu. turkubu. kub. kub chiri wiin. kub chiri yurau. kub chiri yitta. kub chiri yaana. kub chiri yunu. kub chiri yurukum. kub chiri yidibin. kub chiri naribu. kub chiri turukubu. wan turau. wan turau chiri wiin. wan turau chiri yurau. wan turau chiri yitta. wan turau chiri yaana. wan turau chiri yunu. wan turau chiri yurukum. wan turau chiri yidibin. wan turau chiri naribu. wan turau chiri tuirukubu. wantitta. wantitta chiri wiin. wantitta chiri yurau. wantitta chiri yitta. wantitta chiri yaana. wantitta chiri yunu. wantitta chiri yurukum. wantitta chiri yidibin. wantitta chiri naribu. wantitta chiri turkubu. wan tana. wan tana chiri wiim. wan tana chiri yurau. wan tana chiri yitta. wan tana chiri yaana. wan tana chiri yunu. wan tana chiri yurukum. wan tana chiri yidibin. wan tana chiri naribu. wan tana chiri turkubu. wan tunu. wan tunu chiri wiim. wan tunu chiri yurau. wan tunu chiri yitta. wan tunu chiri yaana. wan tunu chiri yunu. wan tunu chiri yurukum. wan tunu chiri yidibin. wan tunu chiri naribu. wan tunu chiri turkubu. <hesitation> wan- wantunukuun. wantunukuun chiri wiin. wantunukuun chiri yurau wanturukuun chiri yitta. wanturukuun chiri yaana. wanturukuun chiri yunu. wanturukuun chiri yurukuun. wanturukuun chiri yidibin. wantunu chiri naribu. wantunu chiri turkubu. wantidibin. wan wanturukuun. wanturukuun chiri wiin. wanturukuun chiri yurau. wanturukuun chiri yitta. wanturukuun chiri yaana. wanturukuun chiri yunu. wanturukuun chiri yurukuun. wanturukuun chiri yidibin. wanturukuun chiri naribu. wanturukuun chiri turkibu. wantidibin. wantidibin chiri wiin. wantidibin chiri yurau. wantidibin chiri yitta. wantidibin chiri yaana. wantidibin chiri yunu. wantidibin chiri yurikuun. wantidibin chiri yidibin. wantidibin chiri naribu. wantidibin chiri turkibu. wannaribu. wannaribu chiri wiin. wannaribu chiri yurau. wannaribu chiri yitta. wannaribu chiri yaana. wannaribu chiri yunu. wannaribu chiri yurukuun. wannaribu chiri yidibin. wannaribu chiri naribu. wannaribu chiri turkubu. wanturkubu. wanturkubu chiri wiin. chiri yirau. wanturkubu chiri yitta. wanturkubu chiri yaana. wanturkubu chiri yuunu. wanturkubu chiri yirukuun. wanturkubu chiri yidibin. wanturkubu chiri naribu. wanturkubu chiri turkubu. kuul.